Mi yadan be defte be bindirgol. mi heban boro manga je mi watata defte be bindirgol mai ha nder. mi bornan limse jangirde am be pade yahugo jangirde mai ngam heba to mi yehi mi lorna hakkilo am mi janga masin.